والله اذا كدرت ارجع بالزمن اكو هواي خيارات ببالي يجوز ارجع لزمن الرسول اشوف ذاك الوكت شلون جانو عايشين او ارجع للعصور الوسطى هم جنت احبها يعني احبها قصدي احب اشوف الناس شلون جانت عايشة ويجوز ارجع همينه للوكت الي تزوجو بيه ابويه وامي اشوف شلون جانو عايشين شلون بدو حياتهم ما ادري هيج تفكير يجيني مرات يجي ببالي